نعم تظاهرت أني لم أرى صديق من أصدقائي <hesitation> كان أهله يبحثون عنه فأنا تظاهرت إني ما شفته علشان ما أقول لهم الحقيقة وما يكون علي أي مسئولية لو حصل معاه <hesitation> شي صعب أو ظرف صعب.